﻿Kua temepo rupi se mbaeti se mbaeti amborrevisa se correo electroniko <hesitation> mbaetima jokua rupi yamboresive mbate mbaenung <hesitation> noticia, ani mbaenunga mbaraviki, siempre añave rupi ñamborresive ya mbaeraikireta, ani mbaenunga mensaje <hesitation> wassat ani feibook rupi, correo electroniko pe mbaetima aike mbate, mbaetivi amae se correore mbae noticiako ou ovae seva